Jannde faggaade jawdi e hono yaltinirta jawdi mun. Jannde non nafoore sanne sabi so jannde janngaaka huunde a waawanaa ɗun. A anndanaa hono yaarata <hesitation> ana naawi bonande yalta hen tawaa annde. Anndande ɗun duu ana faabe faa kaybaa keɓal maa faa gasa.